اچھا داڑے سوجس دا ودی مس کہ تعلیم مخلوق کن اسہ چاگڑد ئسے کن المی اےیا نہ؟ کنا خیال پائک دنیا نا ہچو قومس، مذہبس یا دہنو طبقہس اف کہ ہرا تعلیم نا اہمیت آن واقب مف۔ داتو انسان نا تاریخ ئٹی، انسان نا دیہاڑ ئٹی نوشتہ اے کہ تعلیم ہرا قوماک تینا دامن ئٹی، پلّو ئٹی تفینوتعلیم نا ہمو ہراکہ نن پانہ زیور اے تو اوک بھاز زند ئٹے شون ہلکنو، مونی ہِنانو۔ اینو دنیا نا باٹغ آہمو قوماک ہمو مخلوق تینا زند ئے اسہ شوندارو زندئس، اسہ آسراتو زندئس تدیفینگ او ہرا کہ تعلیم نا پلو ئے دُوئی کریر۔ اگہ نن تعلیم ان زرس، تینا چاگڑد آنظرئس شاغن۔ انت ننا چاگڑد اگہ اوڑے مخلوق نا زند ئندن تدینگہِ کہ۔ اوفتے تینا تول و بش، تینا صحب و شام، تینا زند ئنا ایلو ساعتات ئے تیر کننگ کن وڑ و ڈول مف تو نما انت خیال اوڑے اوفتا زند ہمووڑتدینگواے ہراوڑ کہ اسہ انسان ئسے زند تدیفوئی اے۔ دا کائنات ئٹی انسان اگہ اودے رب العزت اشرف المخلوقات مطلب جواننگا شرف مند انگا مخلوق نا پن ئے تِس تواونا سوب ہنداد اے کہ او تینا زند ئنا ہر ساعت ئے اسہ جوانو وڑ ئسے ٹی تدیفک۔ اگہ وڑ بے ڈول مس، اونا زند ئنا دیک بے ڈول تدینگا، راو تینا وخت ئے پو متو زند ئے تینا بے ڈول تدیفے تو دہن چا کہ او تینا زند ئٹے سرسہبی خنپک۔ سرسہبی خننگ کن کل آن مُست اودے او تینا زند ئنا زیّا خہ- ہُرہِ کہ کنا زند امر تدینگنگ اے۔ تو زند ئے تدیفنگ کن اودے تینا وخت ئے ڈول و حالت ئٹے تدیفوئی مریک۔ اگہ تدیفتویس تے۔ دہن چا کہ ہمو وخت نے ضائع ہم کیکک۔ دہن داوڑ مننگ آن بچنگ کن تو ننے معلوم مرے کہ گڑاس تین کن واخبی دُوئی کین۔ زند ان واخب مرین۔ زند ئنا سرسہبی آن واخب مرین۔ زند ئے تدیفنگ نا ئنا وڑوڈول ن واخب مرین۔ اسہ سرسہبو زندئس تدیفنگ کن چائنداری دُوئی کین۔ دا دوئی کروکا داڑکن ننے دہنو جہدئس کروئی اے کہ ہروئی مریک کہ ہرا بندغ نا زند سرسہب مسنے، شون ہلکنے تو اونا زند ئٹے انت بدلیک بسنو۔ تو بدلیک ہندا بسنو ہُرانے کہ زند ئے داوڑ تدیفے کہ او پینت آ زند آ نظرئس شاغا۔ خن ہُرا تینا ہُرا زندئے ہم اسہ زند ئنا تینا جاچس ہلکک تو اودے معلوم مس کہ اے کہ اسہ سرسہبو زندئس تدیفنگہِ، اینا زند آسراتی ٹے تدینگنگہِ، اینا زند ئٹے سرسہبی ارے، شون ہلکنے تو اونا مسخت انت اے او اراکان داوڑ دہن شون ہلکنے تو اودے معلوم مس کہ او تینا زند ئٹے تعلیم ئے دُوئی کرینے۔ تو داڑان ننے دا معلوم مریک۔ تعلیم فف- بیدس بندغ بلکہ قوم ئسے کن المی اے۔ اگہ نن دنیا نا شوندارا سیانڑات آ ہیتات ئے ہُرن، بِنن، خوانن تو اوفک کل آن زیات، کل آن مُست ہرا گِڑا ئے بندغ کن، انسان کن المی پارینو تو او ہمو چائنداری اے، تعلیم اے، واخبی اے، آگائی اے۔ دا ننا چاگڑد ئٹی امر بریک او داڑکن نن تینا چاگڑدئٹی ہرا حد و دیلات ئے تیر کوئی تمک۔ کل ان مُست کنا خیال پائک کہ نن تینا چاگڑدات ئے اسہ سرسہبو، شوندارو چاگڑدئس جوڑ کننگ کن ننے کل آن مُست تینا مخلوق نا ہمو اوتا ہمو اوتا بنداویئا حقاک ئے تروئی تمک۔ اگہ نن دنیا ناانسانات آ حقات آ بنداویئا حقات آ زیا ہیت کین تو ننے دا معلوم مریک کہ اسہ چنا سے کن تعلیم المی اے۔ دا تو ولدا ہمو ڈیھ ئنا سرکار نا کاریم اے کہ او چنات ئے تعلیم تننگ کن آ- ہرا آسراتیک او، ہرا گڑاتے ئے ایسرکروئی مریک تو او کیک تا۔ ولے نن تینا۔ چاگڑداتے ہُرن، تینا معاشرہ ٹے ہُرن تو نن اسہ پد تموکو قوم ئسے اُن۔ ننا ڈیھ ئٹے داسکان ہمو آسراتیک افس کہ اسہ چُناس آسراتی ئٹے، آسانی ئٹے سکول آ کائہہ، تعلیم دوئی کے اودے ہمو آسراتیک افس۔ ننا خلق و علاقہ غات ئے ٹی داسکان سکولات آ کمبوتیک او۔ سکولات آن علاوہ اگہ گڑاس سکول ارے تو ہمو سکولاتے ٹی ہمو آسراتیک افس کہ ہراڑے تعلیم اسہ تعلیمیئو ماحولس جوڑ کننگہِ۔ اگہ اسہ سکول ئس ارے تو اوڑے استادات آ کمبوتی اے، اوٹے اُرا، کمرہ، جاگہ افک۔ او چنات ئے تُولنگ کہ لتر افک تو داڑے دا بھلو اسہ بٓویل ئس اے۔ ہندا وجہ غان ننا علاقہ غاک تعلیم ان مُر او۔ نن تینا چاگڑداک ئے، تینا معاشرہ ئے تعلیم تننگ کن ننے بھاز بھلو گام خلوئی تمک۔ کل آن مُست ننے تینا ڈیھ ئنا مخلوق نا حالیت ئے جوڑ کروئی تمک۔ اونا جوڑ کننگ کن داد اے کہ نتِن- نن تینا ڈیھ ئے سوگو کین۔ ڈیھ ہراوخت آ سوگو مس تو ہموڑے مخلوق نا حقاک بنداو- بنیادیئا حقاک ئے مخلوق نا تِننگک۔ گڑا دہن چا ہمو چاگڑد۔ ہمو ڈیھ سرسہب مریک، شون ہلیکک۔ ننا علاقہ غاتے ٹی ، خلقاتے ٹی سکول نا کمبوتی، سکول نا تہٹی تعلیم دوئی کننگ نا گڑات آ کمبوت، نا دور ئٹی نن پانہ کہ ٹیکنالوجی نا دور اے ولے داسکان نن چُناک ہمو پڑچاتے آ تولوک او۔ پڑچاتے آن علاوہ ننا ہمو کلاساتے ٹی ہمو گہے- ہمو آسراتیک افس دہنکہ اگر وخس موسم خراب مس، پھر کرے، برف کرے تو سکول ہندن سکول نا حالیت ئس اے کہ اوڑے چُنا تُولنگ کپک تینا کلاس ئٹی تولنگ کپک۔ وجہ انت اے؟ کہ داد اے کہ اودے اسہ ماڑی ئس اف جوانو۔ ہرا وخت آ کہ او تینا حالت دہن مس تو تعلیم داڑان پدی تمک۔ تعلیم نا پدی تمنگ نا بھلا سبب ہم ہنداد اے کہ اودے ہمو آسراتیک افس علاقہ غاتے ٹی، خلقاتے ٹی تو چُناک داڑے امر تعلیم ئے دوئی کننگ کرورک۔ تعلیم دوئی کننگ کن ہم اسہ ماحولس، آسراتی ئس، ہمو گڑات آ پُوروئی مننگ المی اے۔ اسہ سکول ئسے ٹی اُستادنا مننگ، ماڑی سے نا تفنگ، ہمو ماڑی ٹی ولدا ہرا کہ پین سہولتاک او کُڑسی مرے، ٹیبل مرے، او ہرا کہ خواننگ نا پین ایلو آسراتیک او۔ دور ئٹی دنیا بھاز مونی ہِںانے۔ ولے داسکان نن تو ہمو چاک ئنا، ہراکہ نن بلیک بورڈائے استعمال کینہ، ہمو تو نن تو داسکان او ننا چناک داسکان پڑچاتے آ تُولرہ۔ ننا داسکان ہرا کہ سکولاک او اوتاچھتاک داسکان کیڑا ٹی او، اوتا چھتاک کچّہ او، سکول نا دیوالاک کچہ او۔ ہرسال سکول ئے لپائی کہ شار ئنا مخلوق بیوساک تینا- آ- تینٹ کارہ سکولاک ئے لپائی کیرہ کچہ انگا۔ وختس کہ بھلو دیرئس بس سکول ئے دیر دیک۔ تو داڑے سکول نا حالت ہندن مریک کہ موسمات آ نا وجہ غان سکولاک کیئی ہفتہ غاک بند مریرہ، ہفتہ غات آ ہفتہ، تُو تا تُوک بند مریرہ۔ تو داڑے اسہ دے ئس اسہ چُنا سے نا اگر اونا سبق ضائع مس دہن چا اونا زندگی ٹی بھلو اسہ کمی ئس بسک۔ اسہ او بھاز پدی تمّا۔ دہن کہ اسہ واقعس بزرگس پائک کہ، کہ اسہ بزرگ ئس تُولوک اسکہ تو اودے پاریر کہ فلانی نا مُچا اُرا ہشنگا۔ تو او پارے ہچ مسلہ اف، ہچ متو۔ ولدا زرسے آن پد پاریر تِہ کہ فلانی گاڈی ہُشنگا پائہہ اودے ہم ہچ اف مسلہ اف۔ تو زرسے آ اسٹ ئس بس پائہہ فلانی نا چُنا سکول آ ہننگ نا اُرے آ سکول آ سر مس تو استاد ہمو سبخ ئے ختم کریسس تو پائہہ تینا ہور ئے۔ دندانتے ٹے ہلک فریشان مس پائہہ او او او بھلو نسخانس مس۔ دا پارے دا قصہ نا واقعہ نا داد اے کہ او پارے کہ زند ئٹی دا ہرا کہ دنیا نا نسخاناک او ہچ نسخانس اف۔ نا زند ئٹے اگہ سبخ ننا اُرے مس تعلیم نا اُرے مس یا اسہ دیس نی سکول آ اُرے آ ہِناس ہرا وخت کہ استاد سبخ ئے خوانِفے ایسر کرے ولدا نی سرمسُّس دا اسہ بھاز بھلو نسخان ئس اے۔ انت ئکن کہ داوخت ئے نی ولدا پدی ہتنگ کپیسہ۔ ہرا کہ تعلیم اس، ہرا کہ نا دے اس، ہرا کہ نا سبخ نا وخت اس او ہِنا داسا پورا دنیا ہخس اسہ سیڈ مرے نی ہمو وخت ئے واپس پدی ہتنگ کپیسہ۔ تو داڑے دا پاش مس کہ تعلیم بھاز اہم اے۔ بندغ کن بھاز المی اے۔ داڑان تو پو نا زندئٹی اسہ بھاز بھلو اگہ وختس کہ او اسہ دے ئس، اسہ دے ہم نہ بلکہ اسہ پیرڈ ئس، اسہ پیرڈ ئٹے اسہ استاد ئسے نا اسہ سبخ آ اگہ سر متو تو ہمو بزرگ نا وڑاٹ کہ بھاز بھلو نسخان ئس مس۔ اینا گاڈی ہُشنگا نہ ہچ مسلہ اف اوپھگہ واپس اونا بدل بریک، اینا ہُر ہُشنگا ہچ مسلہ اف۔ اونا پھگہ بدل بریک۔ ولے دانا زندگی نا ہراکہ اہم انگا وخت اسکہ او وخت گدرینگا اوبننگ کتو۔ دا بھلو نسخان نا ہیتس اے اوافسوزکرے۔ تو افسوزان دا ظاہر مس کہ کہ تینا او وخت ئے کہ تعلیم کہ تسکہ دا ضائع مس تو بھاز بھلو اونا زند ئٹے نسخان ئس پیش مریک، بریکک بروکا وخت ئٹے۔ تو نن پانہ کہ ننا خلقاتےٹے ننا مخلوق تینا اگہ سرسہبی ئے خوارہ تو ننا تینا مخلوق ئے تینا چُنات ئے کل آن مُست تعلیم ایتن۔ تعلیم اسہ چاگڑد ئسے کن بھاز المی اے۔ اگہ دانا ن-ن-نن دا گڑا غا پومرین کہ دہن کہ انسان نا جون ئٹے اونا رُوح اے۔ اگہ ہرا وخت آ کہ دا انسان نا جون آن اونا س- سا پیش تمک تو اونا جون انت مریک، اسہ لاش ئس مریک۔ دانا نن اگہ ہندا مثال ئے تعلیم نا تینا چاگڑد ئٹے ہُرن کہ اسہ ئے- چاگڑد ئسے ٹے تعلیم ہمو کڑدئے دوئی کیک ہرا کہ ان- سا- ہراکہ انسان نا جون ئٹے اونا سا اے۔ نی اگر ہمو چاگڑد ان تعلیم ئے کشاس دہن چا اودے انت کریس؟ لاش ئس جوڑ کریس۔ او چاگڑد ئس متو۔ او انسان متوس۔ او ہندن سمجھہ خاچوکو، کہوکو قومس مس۔ تو کہوکنگا قوم ولدا انت کیک، ہچس کننگ کپک، خاچوک اے، سرنگ کپک، جہد کننگ کپک، مونی ہننگ کپک، شون ہلّنگ کپ- کننگ کپک۔ زند ئٹے سرسہب مفکک۔ تودا سرسہبی کن کل آن مُست انت کروئی تمک۔ ننے تعلیم ئے دوئی کروئی تمک۔ اچھا تعلیم ئے دوئی کننگ دہن تو آسان افک۔ آسان داوڑ افک کہ ننے تینا ڈیھ ئے جوڑ کروئی تمک۔ ڈیھ ئناتینا ہرا کہ بہ-ا-ا-ا- واک- باسکاک او، واک و اختیار والاک او۔ نن تینا ڈیھ ئٹے ہندنو مخلوق ہندنو بندغ نا دُوٹی دا ڈیھ ئنا واک و اختیارئے ایتن ہراکہ واقعی ننا مخلوق نا غمخوار او۔ ننا مخلوق نا ہراکہ واقئی خوارہ کہ مونی کار، شون ہلیر، سرسہب مریر۔ تو ہندن انگا بندغات ئے نن تینا ڈیھ ئنا واک و اختیار ئے تِن۔ اوتے ہمو ا-ا- کماش ا- کماش جوڑ کین تا۔ اوفتے نن کارگشاد جوڑ کینک۔ اوت اوفتے نن ہتینک ذمہ واری ایتکن۔ تعلین نا ذمہ واری اوفتے ایتن، اوفتا دوآئے- دوٹی ایتنک۔ تینا جان جوڑی نا ذمہ واری ئے اوفتا دُوٹی ایتنک گڑا اوک بجائے اوک تینا ذات ئنا سوچنگ ان پدا قوم ئنا سوچرہ۔ تو دا ڈیھ، دہننگا ڈیھک، دہننگا وطنک مونی کارہ۔ ہندننگا ڈیھتے ٹی، ہندننگا وطنتے ٹی تعلیم بریکک، ہندننگا تعلیم ولدا ننا چاگڑداک، ننا معاشرہ غاک مونی کارہ۔ نتو اگر۔ ہندنو سے نا دوٹی نن دا واک واختیارے تِسُّن دہنکہ نن پانہ کہ اسہ ہندنو بندغس اے ہرادے تینٹ تعلیم ن اہمیت نا معلوم اف، سما اف تہِ۔ تواو نی کنے پا بروکا وخت ئکن ننا تعلیم کن انت کڑد دوئی کروئے۔ ہچس کننگ کپک بیدس او انت ان کرپشن ان۔ تو ہندوڑ پدا ننا ہرا کہ چاگڑد ئے، معاشرہ ئے او پدی سلکک۔ نن دا کل ان مُست کین کہ تینا ہرا ننا کماشاک او ہراتا دوٹی واک و اختیاراک او۔ اوفتا ہُرن کِڑد آ۔ کہ آیا دا دافتا کِڑد ہندا قوم ئکن، ہندا مخلوق کن آ-آ اسہ جوانو کِڑدئس ارے تو گڑا نن اوفتے مونی ہتین۔ ننا اُلُس، ننا مخلوق اوفتے- اوفتا کمک ئے کے۔ اگر دہنو بندغس ارے تو گڑا تعلیم ننا خلق اسکان، ننا شارت اسکان سر مریک نتو تعلیم نا پن آ اینو ہم ننا بھاز خلقاتے ٹی م-م- مخلوق پیسہ ہلنگ اے۔ اینو ہم نن تون ہندن ہندنو استاد نا پن ئٹے مخلوق ہرا کہ سرکار ان پیسہ ہلنگ او ولے اوتا خلقاتے ٹے سکولات ا درگہ غاک بند او۔ دا انت ویلس اف، ویل ئنا اسہ بھاز۔ ا- دا بروکا ہندن سمجھہ اسہ بھلو تارمئی سے نا علامت اے کہ اسہ بندغ ئس ننا خلق ئٹی کہ ہراکہ استاد پاننگک۔ اونا کوپغاتے آ اسہ بھاز بھلو ذمہ واریِس تخوک اے ولے اودہن بے سمائی ئٹے تینا زند ئے تدیفنگ اے، تینا ذمہ واری تے پورا کننگ افک۔ خلق ئنا سکول بند اے۔ چُناک خلقاتے ٹی وخت تا ضائع مننگ اے ولے ہموخلق ئنا اُستاد تینا زندئے پین وُہ دننگ کن او سکول آ ہنپکک، چُنات ئے تعلیم تفکک، تعلیم نا روشنائی ئے تالان کپکک۔ تو اوڑے دا اسہ بھاز بھلو تارمئیس اے۔ او ہمو بندغ تینا ہرا ذمہ واری ئے تروک اے تہِ او تینا ذمہ واریک ئے پورا کننگ افک۔ تو داڑے دہننگا بندغاک نن کہ بھاز نسخان دہ او۔ دہننگا بندغاک ئے نن تینا چاگڑد ئٹے پٹِن ہُرن کہ انت ای تو پاوہ کہ بندغ ئسے نا اگربھلو نقصان ئس انتس ارے او چاگڑد ئٹی کل آن بھلا ذمہ وارارا بندغ اے؟ او ہندا اُستاد اے۔ انتئے کہ استاد نا دوٹی چُناتا بروکا وخت اے۔ اگہ ہندا چُناک بروکا وخت ئٹے نی پاسہ ڈاکسرس مریرک، انجینئیرس مریرک، جوانو سیاستدانس مریرک یاکہ سائنسدانس مریرک۔ اوفتا ہندا کِڑد ہمو وختا پورا مریک ہراوختا ہندا چاگڑد نا ہمو بندغ ہرا کہ استاد پاننگک ہمو تینا کڑد ئے دُوئی کے۔ جوان وڑ ئٹے کِڑد ئے دوئی کتوہندا وڑنی خنوس تہِ کہ او ہرا کہ ذمہ واری اونا کوپغاتے آ تِننگانے او بھاز بے سمائی اٹ تینا زندئے تدیفنگ اے او ہمو علاقہ نا ہمو خلق ئنا چُناک، بے سمائی اے چُنانا تو ایہن اونا زند اسہ چُھنکی نا اسہ ہندنو زندس اے ہرادے نن پانہ بے سمائی نا زند۔ انتئے اودے او زند ئٹے معلوم اف کہ بروکا وخت کن کن امر مریک۔ کنے انت کروئی تمک۔ اونا اُست خواہک کہ ای دے و نن بس گوازی کیو، آجو مریوک تینا ہمسراتے تون، تینا سنگتاتے تون گوازی کیو، چکر خلیو، سیر و سواد کیو، پورا دے ئے تینا ہندا وڑ تدیفِو۔ ولے ہراوختا کہ ہمو تعلیم دوئی کروکا ہرا کہ تعلیم یافتہ اے ہرا کہ تعلیم ئے-م-ئے-آ- دوئی کرینے او ہندا چُنا نا ہمو باوہ تہِ مرے یا ہمو خلق ئنا خوانندہ مریو یا ہمو خلق ئنا اُستاد مرے اودے جوان وڑ ئٹے معلوم اے کہ دا وخت دا چُنا کن ہخس اہم اے۔ امر اونا زند مونی سرسہبی دوئی کیک کہ اگر دا وختا ئٹی او تینا ئے-دا- وخت ئے سکول ئٹے تدیفے۔ نتو اگراو تینا دا وخت ئے گلی کوچہ ٹی تدیفے۔ او تینا دا وخت ئے گوازی ٹی تدیفے۔ او تینا دا وخت ئے سہدارتے تو تدیفے۔ تو او بروکا وخت ئٹے ہنداڑے سلِکک۔ مون مستی ہنپکک، شون ہلپکک۔ او اونا سوب داد اے کہ او تینا دا وخت ئے دہن چا ضایان کرے، ضایان کروکا وخت ئے تو او ولدا واپس ہتنگ کپکک۔ امر ہتیک تہِ؟ او دا خاطران کہ وخت اسہ ہندنو گڑاس اے ہرا او تینا کسر ئٹے گام خلسہ ہِننگ اے۔ او کس ئکہ سلپکک۔ تو ہندا وخت ہرا کہ نا تعلیم نئے او گِدرینگا تو ولدا بروکا وخت نے کہ بھاز مشکل مریک، نے کہ بھاز ویلاک مریرہ، سخی سوریک بریرہ۔ ولدا او وخت ئٹے نے دا ن-ا-آ-ئے- موقع ملپک کہ نی واپس تعلیم ئے دوئی کیس۔ ولدا گڑا نےانت کروئی تمک گڑا ولدا ہرا کاریم ئے نی چُھنکی ان ہرفینُنس۔ بس ولدا مجبوراً ہمو کاریم اے۔ ولدا نی گڑا زند ئنا پین ویلاک نا مونا بریرہ گڑا ولدا نی بھاز اسہ سختو زند ئس تدیفِسہ۔ دہنکہ وختس دا کاریم ئے کیسہ۔ داڑان بیزار مریسہ ولدا اَے کاریم ئے کیسہ۔ ایڑان بیزار مریسہ ولدا مونی پین کاریم کیسہ۔ دانا بھلا آ- ہرا کہ بے سرسہبی اے او ہمو تعلیم مس۔ اگر داسا ہندا تعلیم ئے دوئی کننگ کن، ہندا چُناتا زیا اگہ نن نظرس شاغِن ہُرن او ہمون چاگڑد نا بندغ۔ ہراکہ اسہ ذمہ راوئس پاننگک۔ چائہہ او باوہ مرے، چائہہ او اُستاد مرے، چائہہ او راہشون مرے اونا ہندا ذمہ واری مریک کہ او چُناتا زند ئنا زیا ہُرہِ، خنہِ کہ دا امر زند تدیفنگ او۔ ا- اگر دا سکول آن- سکون ئٹے افسل، اگہ دا تعلیم نا سئیڈ ان افس، اگہ دا تعلیم دوئی کننگ افس تو او اسہ گھڑتی سے ٹی تمَر۔ او فریشان مریر کہ دا چُناک اینو کنا بروکا وخت نا چُناک او۔ دا اینو اگر دہن تعلیم دوئی کتوس تو دہن چا بروکا کنا چاگڑد تباہ مریک۔ انتئے ہندا چاگڑد ان، ہندا چُناتے آن بروکا وخت ئٹے چاگڑد ئے شون ایترہ، ہندا چُناک شون ایترہ تہِ۔ ہندا چُناتے ان داچاگڑد کہ ڈاکٹر جوڑ مریک، ہندا چُناتے آن دا چاگڑد کن سینسدان جوڑ مریرہ، ہندا چُناتے ان دا چاگِڑد کن سیاستدان جوڑ مریرہ، راہشون جوڑ مریک، کماش کیرہ تا بروکا وخت ئنا چاگڑد نا کماش جوڑ مریرہ۔ تو اگہ دا چاگڑد ئٹے دہننگا چُناک تینا وخت ئے ضایان کریرتو بروکا وخت ئٹے چاگڑد نا ذمہ داری ئے، واک واختیار ئے دیر نا دُوآ تِرورئے۔ تو پیشن نا بندغ تا زیا- دو آ ترورے۔ تو پیشن نا بندغ نا غمخوار مفکک۔ پیشن نا بندغ ہچ بر- دا خواپک کہ دا علاقہ نا، دا خلق ئنا چُناک تعلیم دوئی کیر۔ او ہندا خواہک کہ ٹیم ئے تا ضائع کین۔ ای کنا تنخوا ملہِ کنے، کنا پیسہ ملنگ اے کنے۔ ای تینا زند ئے تینا چُنات ئے پیشن نا ملکاتے ٹے خوانِفوہ بھلا شہرتے ٹۓ خوانِفوہ۔ ہرا کہ سکولاک او بھلا جوانِنگا ہموتے ٹے خوانِفرہ۔ تواو تینا پیسہ نا زیا، تینا چنات ئے جوانو، آسراتو وختس، سرسہبو وختس ایتکک۔ بروکا اونا وخت بھاز سرسہب مریک۔ لیکن ہراکہ ہمو چاگڑد نا، ہمو غریبات آ چُنا تا زند ئنا چُناک او تو اوفتا زند بھاز بے سرسہب مریک۔ تارمہ ٹے تدینگک اَو او بروکا وخت ئٹے بھلن مرسہ بھاز اسہ سختو زند ئس تدیفِرہ تو داڑکن نن دا المی اے کہ ہمو چاگڑد نا ہراکہ خوانندَغاک او اوفک صرف دا ہُپّس کہ سرکار نن کن ہخہ آسراتی ودی کننگ اے۔ یا ننے ہخس سَ-ا-ا-ا- ننے کمک کننگ اے۔ نہ نن تنٹ ہخس کمک کننگ کینہ تینا علاقہ غا تعلیم ئے تالان کننگ کن۔ تینا چُنات ئے تعلیم ایتن، تینا خلقاک ئے تعلیم نا ہراکہ <hesitation> او اوفتے ایتنک۔ تو داڑکن ننا ہر خوانندہ نا کوپغات آ ذمہ وارِیس بریک۔ او دا ذمہ واری بریک کہ ہر اسٹ تینا زی ئٹے ہلے ہُرہِ کہ ای تینا خلقاتے ٹی، تینا مخلوق کہ امر تعلیم، ہخس تعلیم تِننگ کیوہ۔ دا وڑ اٹ ہخس کمک کیوہ۔ تو اودے ہمو-کُم-ہموخس کمک کے۔ اگہ اودے سرکاران پیسہ ملّپک لیکن کوشش کے تینا زند ئنا اسہ گھنٹہس کشّہِ، اِرا گھنٹہ کشّہِ خلق ئنا ہخس چُناک ہراکہ سکولاتے آ ہننگٹے افس۔ سکولاتے ٹی او ہمو سکول اف ہمو خلقاتے ٹے، سکول نا آسراتی اف تو او کوشش کے ہموتے ایتہِ تہِ گُڑا ہموڑان ملک تہ۔ تو داڑے نن پانہ اسہ چاگڑِد ئکہ المی اے اسہ ہندن سمجھہ تعلیم تعلیم۔ تو داڑان تعلیم اور داڑان تعلیم نا سوب ان ہمو چاگِڑد بھاز مونی کائک۔